Anisan'ny sakafo tena lafo vidy nefany tiako ny mihinana azy sady ankafiziko manokana ny sifotra an, sy ny tongotr'omby dia ny sushi. Ny sushi moa sakafo japone vita amin'ny trondro manta. Ny sakafo japone mihitsy amin'ny ankapobeny mihitsy no somary lafo aty amin'ny firenena misy ahy fa tiako ny mihinana azy.